Takarara mbombero pegua reta jaeko oyeporu ipuere vaera oipota rupi oime yave kia jo okai, oime yave kia imbae iparaikia rendape mbae okai mbae jaema kua reta ojo ombogue eh tata jendi oiva